די אקסידשען טאנקען זענען דא צו געבן לופט פאר מענטשן וואס קענען נישט אטעמען אליין אדער דארפן אביסל איבעריגע לופט און ס'געמאכט אז מ'זאל קענען אזויווי <hesitation> עס מיטנעמען מיט זיך. ס'איז טאקע א גרויסע זאך באט ס'איז דא צו געבן לופט פאר מענטשן וואס דארפן עס האבן אפילו זיי זענען אינדערהיים.